Ny fomba fanapahako ny hoho zao mba tsy haratra: coupe ongle no ampiasaiko, tapahako tsara manaraka an'le hoho mihoatra iny zany, de atao zany zay mba tsy hahavoa an'le hoditra manodidina an'le hoho.